Tar ndar ɗala thatha’a, ɗalla thathtsa ɗala ma hravatir na agwa fdar dafəg həlwana’a ma fdəv dafəg həhwana’a fdav dafəg lehwana’a tuma dumg ba thatha’a ma tuma timg ba thatha’a ma tuma timg thath tsa kəy thathna agata ka kuɗgaha mafhum fəg ka thathən ma kudgaha kuhəng klawa’a ku həngh ufaɗa ku həng unkwaha ku həng thɓala ku həng tahsala ku həng vastaɗa bnada’a dus ba sartən nagnənna’a ma ɓaga ɓaga mukut mugha adda ta maksa məng na kura agata ka kuragha ma məng ku ragh tsa a ɗkaka thathən adəgnan adəgnana adəgnana ba maraw ma ɗəgna dəg ba marawa’a a mbusnana ma mbusavna busg tsa tuma taɗag nud dvakəya dala thathtsa umtaknaghku may umtakə həy umtak ɗala thath fa. Matap ghəna tap ka ɗala thata’a tap na tapga zarha ndakwantsa ar sirgay ka dala thathbəya ɓar nən kadala thatha’a a awara muda dəgəta’a mugar mug tsum kyawa awara mətir ar sirgay kən ampanəy nəy njza maktsa məng dala jujzg ka dala thath kum taka’a may fa may ɗala jujzd ka ɗala thath kum takəy ɗala thatha umtakn kwar kdala tha məng maksa məng ɗala tava’a ɗala kavtsa thiku namir ɗala tavəy thik vna matghal ɗala tava’a məng wana thik vna magh ma dhət dəg da maghatsa a gyava agyava agyar magh agyar ma ghva ma gyavghna gyavtsa a thiknathig kan kufa’a uffa sɓaka’a ma thiknathəg kuffa sɓaktsa a ɗalgan kufna ma haw hət havg kufna a kalgana akalgana akalgana makalghana kalga thmana’a ba thman wa thəg nənay ma thəgnay thəg kthmantsa a thəgna ka thmana ma thəgna thəg ka thmana ka’a agha ghullana’a maghul-ghuna ghulga’a. Ma məng fatsay a ghlnan ta fatsay fatsən tsa si fatsay ma sihə sig fatsa’a ma sihə sig fatsaya ka ghulgan ka fatsaya ma ghulal ghulg ta fatsaya agata kən ka jəraha a gata ka səra jərah ma məng kəlfaha adəyars ka kəlfa ma ɗəghasdəg ka kəlfa adgana adgana aɗgana aɗgana aɗgana ma ɗgal ɗga’a a hutsuv ɗan a ɗiyəm ma tasagha ma ɗighum dəg ma tasagha magha taɗal da taɗal dvakaytsa tavndar ɗal gvakayə yada tir tav taran tirvaləg tirum ɗal davakaytsa ma məng shakaha a fət agaltakwan ka dakaragha ma məng dakara agata ka slakwgha a ɗiyəm kəyu ma slakwa kun hant kung ka kara’a tsud kara ba tsud kara afət ka slakira ha ta vakaya agət kay yuwa ma məng na grah a ɗiyars ka gra ma ɗigras dəg ka gra alga atga atgan. Atgan ma taldəga’a ma’ng sɓakagha agatət kansɓakaghən ɗigna ɗagən ba kurɗikən a kutigana a wəsgana akutgana wəlgana akutgana awəsgana ma wəs-tu-sig man man makutghana kutga a həɗanta ma həɗgant hədgtsa ba tga ma tal tga’a a ɗiyars kən kəya maggiya ha iz malnhaha a ɗəytirsa ma ɗiyga ɗiga a ɗəytirsa ma ɗzyga ɗiga ma tal təg umtaka tap ghna tap ga thunthig am maggi thəg thəg thin thəg nalzamalah thumthəg nəlzayg ma vakay a sugɗiya ma sug hva ɗiy suga’a a fat thaɓ ka slakwaka fa’a ma fhət fəg ka slakwa kafa’a tar ndal kafra yada təg nuda kadtsa agata kan aɗiyam kəyu dama dama saka ma məng yu da ma saka’a a fəg takara ma fvət fəg takara’a ban bagha fars kara ma tsuutsud kara batagana ma hut-hug ka yura kwaɗahət kwɗga kəyuwa agatət kan kan kəyuwa a ghvaɗant ka hupayghun. Ayu ma ghwaɗgant ghwaɗga ka hupyahən ma yu tsa a ɗəyars ka hupyahən dama yuwa karən ma ɗəghras ɗagtsa a wəsant hədikəna ma wəgant wəsga ahɗant ma həɗgant hədga ma həɗgant həɗgtsa apagana ka tsakthapa tsagan kthapa tsrgan kthana tsagan ma tsagəg kthapantsa a wurat thaɓa usgana, usgana usgət wusəg ba marav awusgan usgan ma ustəg wusga agha hɗant thaɓa tsnu kara ma tsmu tsəng kara agha wasgan ka daga ɓuwa ushə sig ma wusgant wusg la daga buuna ustant usig marawa asukdəya ma suk dəy sugwa agha həɗanta ma suhdəy sugwa a kasgan kafa ma kas nga kasg kafa nay dama tasgha sagra ba baru barai, tasa ha ma bara bara tasagka bark da barg ksag a hudum kafahən dama tash ad ɗalan apt k ɗala aɗyəm ma ɗiyghət ɗig ka ɗalna a tsna a ɗagan ka zarhaha asamasəg ɗa ksakafaruwa amana mən ta kətir. Ar sagaw da ksa kafatir ma ksghant ksəg ksəg nətir ka kafatira ardagar da za kafa tira dəga zarha dəga dad tha kuma uusa in wa kangar kafa’a ka zəlana mɓatha mɓatha tasan ba maraw para ɓ’arana ɓaraɓaran tasan rangara lang ka tasən ka kafən dat ta zəlana klaka ghunja ma klakəlg kaghunja mar na kafan ki dada hənahan thaɓa sagava ka zəgan kafna njza wura njza məng nudaha ma gyəmala malravət tary nud mafada’a kukarar kusa sagal da kafa zəlana ar zəgan ba vak palla. Zakaf vak paltsa abi njzgana lapi ma may lapi war wa zakaf lapi ma may lapi war wa zakaf vak pal dudəy ma dada kwa zakaf vk palz njza wura njza baməng lapi maksa udah da ma thah palla ar zakaf ba vavak palla ar ɓa zəlamatla ba vavak palla kuwara tagan kdəgəy sirga-sirg nəna kuwar tagan kdəgət sirga-sirg məna ma vaka njzgana tirra məng na dguvfaha ɓatava ɓalga na dgufaba məng nu fa’a kwa ma’zza gyana’a kwa məzza kadak kuwa ʒalam amma nda kwana maksməyam kəyam mavakay ndakwanən may nuda njzgan may nud zakaf va vak palla kuwar dagal da zaka fan vavaki thurna kuwar zakaf hənahana kuwar zakaf hənahan ndakwanəntsa məng lapi ma vakaya may lapiyfa sagəl kuwar zakaf vak palla ba sagra.